Yeah uh I think snake is one of the disgusting animal that I na like because is dangerous you don't play with it and it very poisonous